Шанбе рӯзи оромиш ва истироҳат аст. Ман онро бо хобҳои дароз ва субҳҳои бе шитоб монанд мекунам. Ин рӯз барои корҳои хона ва вохӯрӣ бо наздикон мувофиқ аст. Шанбе ба ман эҳсоси озодӣ ва сабукӣ медиҳад. Он лаҳзаест, ки метавон аз ҳаёт лаззат бурд.